Te nu'u tugay teji que uy sentitsucpa nete teji uy día en que te nu'u tugay teb uy sentitsucpa cuntentu muypa uy cumuypa michi cumu uy cuyumi jutugu minpa mid uy isu jutuga minpa ca mid u cumuypa ca nu'u is ca nu'u mid u cumuypa purque um tujupa ca nu'u peru shi wam tuju'u ca nu'u um cuspa um utun' juypa meru cumu que um cuspa ca nu'u ney uy senti tsuepa cab wa yetsa'a pur que cab u ni sentitsucpa ya wa nuja'am que ten cuyumi is uy tujupa si nu teb u way uy tuju'u cab wa yetsatuwa ney casa te animal te muntaña te wintsamu jejpapu tw witi animal u yetspa cuandu teji muysucpa cab muysucpa cuandu te muat muypa teb min muspa tiu mudu u ni pupa cuandu te tuj ugman'pa cusa quecwutpa Muypa purque cab sentitsucpaam que tu anumpa y casa te tsucpa te yajcu te animal tugay te nu'u tuc cumu teb tucju um ag'itpapu cumu um yacrsucpa teb mas de sentitsucpa um cuspa um tsucjaypa um nacspa mas de cab u yactuypa ca wa yetsaj pitsaan te nu'u tugay nuespaam te wa yetsa'am teb nuesuepaam a donde jutisa'an patpa cuspapu casa ca wa tetsaa ella te nu'u tugay pisa'an tudu lu que te tucju yactsucpapu te nu'u uy isuc tuy sucpa pur wa min pacmusu meru yusa peru mid ugnuwuduypa mi ugnunusuypa ca min isuctuyatupa para que mi ca nu'u u mid uy muspa que mid uy yacusuypa ca mid u ugnuwuduypa pe wam tuju'u ca wa min tsucpa pu te yaj'cujtsocpa animal casa asucu ne'ete Y tudu lu que es te nu'u tudu um isuctuypa um ag'itpa min tuc'ju um yacusuypa mid uy is pucpa mid uy cuyumi wam tsucu cuenta watcaja mid cumu que way cuyumi cab mi way chucu cuenta ca nu'uis píisan mas de te nu'u mas de nuctuju uypa que tumu cumu ney'win ni ispa ni ampa tiu wujupu y tiu ca wad wujupu y ca nu'u mas dey muspa ca wujupu y jutipu ca wat caja ca mas de uy nuctuju'uypa tepu mas de uy nuctujuuypa ca wujupu tugay pur que cab uy shucpa ca shucuym uy ispa uy muspa tiu mudu